Naha niquita yulcatzitzi tlen te, tlen niquitla tlalibis cachi, cachi, poquilismeh, chechetu, chechetu semih mo entregaroua ca idueño u quinequi, a, hasta mosentiroua poqui poquih cuac quita idueño o noso tli icmaca quitiquitlamacah, ua chichitu neh niquita ocachi yaha de nochi ocachi quemeh buena giente, o tle icniqui senteh, senteh giente, porque ocsiqui yulcatzitzi neh niquita amo, solamente yeh nun, catehsiqui yulcatzitzin quemeh cabullo quemeh puro, pero amo igual quemeh chechetu ocachi buena giente, cachi, cachi quipihpia ino poquilistli cuac quitas i, i, idueño, o noso tlen icmaca o quitlacualtia, naha niquita de nun manera, chechetu cachi, cachi, cachi noble, cachi bueno, cachi cuali pues, amo amo niquita quemeh quipias cosas de mal, o maquichiua mal, amo, para sentes, senteh tehua quemeh gientes, tiquihitah que senteh chechetu cachi, cachi nn quipia i. i, iyulo cuali para senteh quemeh idueño.